Izy io izany marina fa hoe ao an-tsekoly ilay izy no mitranga. Fa <hesitation> tsy voatery zareo irery no mieritreritra an'ilay vahaolana. Satria matetika ilay olana manomboka ao an-tokatrano sy ny manodidina. Ao an'ilay- ao amin'ilay tontolo iainan'ilay ilay ilay mampono izany e. Dia ilay izy izany an, mila ampianarina hatramin'ny amin'izay izay hitan'ilay mason'ilay mpamono izany. Ohatra hoe ilay an- an- any amin'ny tele, any amin'ny Facebook. Tena hoe ilay fomba fisainan'ilay olona manodidina anazy mihitsy izany no mila amboarina.